يا راجل لو مضطرة نعيش بدون كهرباء لمدة عام، لازم نتكيف مع الوضع، أول حاجة نستخدم الشموع، أو الفوانيس للإنارة، بالنسبة للطعام نحتاج نستخدم أساليب قديمة للحفظ مثل: التمليح، أو التجفيف، الأجهزة الإلكترونية نقدر نستخدمها عبر شحنها بالطاقات البديلة، <hesitation> -مت- مثل الطاقة الشمسية <noise>